ما راح يحل محله بالكامل، لكنه بيكون مساعد قوي ويوسع قدراتنا في كثير من المجالات ولاسيما انه بيتطور واجد ويدخل تقريبا في كل المجالات واللي من دوره راح يخلي الحياة أسهل لاكت في المقابل اذا تم الاعتماد عليه واجد ممكن تبدأ الناس شوي شوي تخفف من الاعتماد على نفسها.